A un veba,a worora ma ba ,a bara lo wa miwɛ fee dɛso, awa sumu, awa cɛma wɛ awa dii ma wɛ.